Kit napwati akoi rani ko kiit nekikakiyai kemeng'ech, king'amitei klas klas muut, kokikakilenchech kepe tua king'epi sukulit nepo ing'weny, kokikipe kipeke ke kikipendi nairobi petu nae, kokipetu nae kokiking'etye kemoi ng'amu ki- ki king'etye kemoi sisipkepe sisipkeititen apikepero tukuk chekimache kero, koking'ependi, kikichapkei kemoi, akepe kipakelany kari kipakelany kari ne ki kinde ak ko koi, karit ne pasit, ke lany ke- ke tau panda kepe kemoi ko kemoi ko kararan amu kikaititi ii ako ako kararan amu malalang ochei ko kikianyinchi amu kimakiyoanwi, kepee ke konakiit oree, ke- ke kesukan sekesikchiin ke- ke am amitwogik chepa supui, keam kokikialwech tukuk chetoma kiame pesyo, keam chekule cho, ko kianyiny ochei, supui siketestai ak panda, kokikakeit nusu nepa pandae, kepe keitite kokikaripu keitite nairopi, ke- ke keam ke- ke- ke- kealwech matundek, kealwech ndisinik ak kealwech iin ak kealwech ovacado ke- ketilwech ak keam tukul. Kikipaipachi kapsa amu, tukun chimainyoru kila eng' sapee ng'ung, kepe netai kelenychech kepakero kipekero tuk kole yekikekonore tukuk chekipo keny seke sekenai tukuk chekiyaaskei eng' <hesitation> emenyo kopakeny, kokikisung'ukan kikure musiam, kipekero ing' musiam tukuchu tukul ketapeen kapsa kepaipachi amu tukun chekitom kekeer pesyo, kepaipaichi ng'amu kitom keroti, kepaipachi kesungukan kapsaaa akoi koit koititaa karipu sait <hesitation> sait lo nepo peet, kemande kipikeam kipikeam chakula chepo chepo chepo katikati nepo petuut, kealwech keaam, kikiam tukun chetoma kiame pesyo eng' sapet nyo, ko kianyiny chekulechu ochei, kepaipachi kepe nerupei kipikero kepe kipikero tyongik eng'-eng ye- yetepeen tyong'ik che kikireer, tyongik chetom kekere, kikiro kikiro kiplekwet ii, kiplekwet ake nekindet kole, kikiro kikiro kikiro ng'etundo, kikiro kikiro poineeti kikiro ereneti, eroonok chetom keroti kokieronok chechaang ochei, kyawe anyun kokikakipangan. Erenok che- che- che- che- che- che- chee chekerkei eng'- eng' yekekikerchi olatukul ee, kokikisungukan kero erenok, kero kero peliot, kikiro tyongin che echen ak chemeng'ech tukul, kemang'u eng' yo kepe ole tepeen olee ole- mito ole- mito ole mito ye- ye- ye- ye- yetepen kand kandoik chok chepo emenyo, yae ko kekureen kekureen kekureen paliament <hesitation> yae stet haus, ko yoe koyetepeen ka- kandoinenyo nepo emenyo, ko <hesitation> kikipaipachi neya kapisa amu maite chii oliin, machute chii tukul ko ki nga'mu kikilako chemengech ak kepa sukul kemache kenai tukuk chechang ako pa akopa akopa yoe, akopa yo- yoe tepeen chich nini neoo nepo emenyo, kepe kokeny ye yaen ye- ye ng'alalen tukuk ap emee chekakikwei eng' eng' eng' eng' eng' eriaishek che- che- che- che- che- chemakerkei ko kepe yoe yecham keng'alale akopaa. Kandoichu ra chu akopa tukuk chetesai eng' emenyo, ke konait konait petut nepa kokapek petuu, kipiket keker petuu kepe kepe sukulit ake kipekenet eng' sukuli no akopa tukuk che tesetai eng' sukuli no, sikinakiwekishe sukuli nyo, kukakenai tukuk che tesetai eng' sukulishek alak che echeen, kewekishe anyun ko kakoit ko kakoit petut.